<hesitation> Gny fomba anava paoma zany misy paoma ataontsika hoe paoma golden, zay ataontsika menamena regny; de misy koa paoma maitso. <noise> Fomba fanava azy regny afaka atao jus, de igny zany afaka atao dessert koa amin'ny na le- ela- elanelanina am'sakafo zany lafa baky nihina na hoe afaka mihina an'igny eky zay vaa mihina hany. Maromaro moa zany fomba fampiasan'olo azy fa gny olo samby mana fampiasagna azy.